Menimcha itlarda ham insonlardagi kabi umumiy sog'liq muammolari bo'lishi mumkin. Bularga semizlik, quloq infektsiyalari, tanadagi turli xil allergiyalar yoki yurak kasalliklari diabetlar bo'lishi mumkin. Bilamizki itlarda bu muammolarni hal qilish lekin ancha qiyin bo'ladi